Si ko'ko' ti wiakitatou sia oru mai mpa endona wiangkita tou karanciati pinatara pe koki kante akacama sela akadka ri'riren nidaka maririnkia wocemetedunge netedungu nati sia rumel ingpapakeng nengkaneg tatu wotukinitenau nitadu nati'i wocamepemu wo minoalimo anak nitu moskote masio sisa bisa momoali ratusan karna nciati'i mawes masio tiga tiga bulan manjah kakusanu matadumu mucah mepe mo akad miaramo seanakna seanakna ti seorumai papakenetou kerna kuai saseramusaramu i wangker jadisara mabuso umpenapatan tah sakitatou wiantonsea iai wosko koyaay memang sio orumai mungkaguna ini ngko'ko iyai wiaskitatou muskokoyai nomualimu. Ungkehidupan netou maspiara ko''koya eh lususudendong sacasio moko'ko papiaran mangker lakodima kapa enem sumo dumo ikasina satubolan mo pudu jera mawes kancearati maawes maawes serinte na teose anakna ti sasera kesiwona pawangkerni mekopo si kopoti karna nitumu nitumu mawes musuwur pencarian ta anoweamuri tasumokolaserinte hasil mamiara se ko'ko sasio'mo tenun serinte tiati deng mampalelele'meren kakua netua.